Belgica pegua reta kua retako jae flamenka reta jare balona jei supe reta kuareta jae ma jouva jaeko chokolate, cerveza jokua iruva reta ndie erei jae jokua jaereta jeko jaeko guɨnoi ma oyeareta jae kua jokua jaereta äpo ndieno jokua jeko reta ndie